Lesdi Algeeriya kam ɗon mari fina-tawaaji feere-feere, arannde kam ɓe ɗon mari fina-tawa ɗum, ɗum noddirtee je- jemmaare, jemmaare lalleeri, to ɓangaaɓe kawritata kaɓɓana juuɗe e kosɗe mum lalleeri, ngam ɓe ɓeyda wooɗugo. Nden boo ɗon jemmaare suumaye, to himɓe kawritata sumtondoo, nyaamida, njarida, kadi sennda kibaruuji.